<noise> Sɛ eba m'edwuma mu a, ntokura a ͻwͻ m'edwuma mu hͻ dͻͻso yie paa. Osiandɛ esuafo na wͻwͻ hͻ no ntsi, ͻwͻ dɛ wͻma ntokuro no yɛ beberee, <noise> dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a wobenya mframa. Sɛ mommbͻ asɛm a, ntokuro a ͻwͻ mo skuul hͻ yɛ nkorkor bɛyɛ eduonu.